Albatta men mushukka ega bo’lishni afzal ko’raman. Chunki mushuk muloyimroq. It esa nishatan tajovuzkor kayfiyatda yuradigan hayvon hisoblanadi va mushuk ko’proq mehribonlik ko’rsatadi degan fikrdaman.